Warna merah mudah au mengaso-mengasosiasikan sebagai kelembutan no feminitas. Au berpikir warna merah muda fe kesan ceria no positif seringkali dihubungkan no perasaan positif, perasaan bahagia, no optimis.